स्वातन्त्र इच्छा कहनसे एक दम स्वातन्त्र निस्पक्ष हुइके काम करनो कोइके दवावमे, कोइके करकाप के विना काम करनो स्वातन्त्र हए । तहिक मारे स्वातन्त्र अपन मनमे जो काम लगो जो इच्छा पैदा भव मनमे स्वातन्त्रपुर्वक काम करनो नै स्वातन्त्र इच्छा हए । कभि कभि जान अनजान मे दुसरेकि बात लैके काम करनो बो चहि स्वातन्त्र इच्छा नइया तहिक मारे अपन मनमे जो लगत हए । जो काम करन क्षमता हए इच्छा हए बो काम करके दिखानो स्वातन्त्र इच्छा हए । स्वातन्त्र इच्छाको सम्बन्ध निर्णयऔर चिन्तनके बारेमे गहिरो सम्बन्ध हए जैसो मोके लागत हए । जाके कारणा से हमर जिवनमे खिले भए बहुतसे बात के अथवा अपन जिवनके परिवर्तन करन सिकनके क्षमता स्वातन्त्र इच्छा होत हए ।